fólk þarf að bíða á bráðamóttöku Landspítalans eftir innlögn jafnvel sólarhringum saman frekari niðurskurður bitnar á sjúklingum segir yfirlæknir fjármálaráðherra segir að séð verði til þess að spítalinn geti efnt kjarasamninga sjúkratryggingar Íslands hafa kallað eftir gögnum frá Reykjalundi til þess að kanna hvort tryggt sé að starfsemin geti haldið áfram með eðlilegum hætti

mótmælaalda gengur nú yfir vesturhluta Suður Ameríku og hefur neyðarástandi verið lýst yfir bæði í

forseti Síle hefur kallað til hersveitir til að hafa hemil á mótmælendum ungmennum sem drekka daglega meira en einn orkudrykk fjölgaði um hundrað og fimmtíu prósent á tveimur árum drykkjan getur leitt til vítahrings kvíða og svefnleysis segir

Íslands greiða að óbreyttu atkvæði um verkföll í næstu viku segir formaður félagsins stefnt er á verkföll í nóvember þau fyrstu í fjörutíu ár

gott kvöld óöryggi ríkir meðal bæði starfsfólks Landspítalans og sjúklinga segir yfirlæknir á bráðamóttöku á deildinni sé verulega slæmt ástand og hafi verið lengi frekari niðurskurður er fyrirhugaður og óhjákvæmilegt er að hann bitni á sjúklingum segir yfirlæknir gripið hefur verið til skipulagsbreytinga og niðurskurðar á Landspítalanum til að

að mæta hallarekstri spítalann vantar fimm hundruð milljónir á ári til að takast á við vanreiknaðar launahækkanir þetta bitnar á sjúklingum fólk fær ekki rétta þjónustu á réttum tíma á réttum stað það er kannski auðveldast að sjá þetta eins og á bráðamóttökunni þar sem fólk bíður jafnvel dögum saman eftir því að komast á viðeigandi deild ekki er unnt að framfylgja reglunni um að fólk bíði ekki lengur en sex tíma á bráðamóttöku eftir innlögn á aðra deild það kemst ekki inn á

jafnvel nokkrum sólarhringum síðar þá bíður það jafnvel í gluggalausu rými eða bíður á göngum nú er verið að skoða enn frekari niðurskurðaraðgerðir það er alltaf þannig að

eitthvað sem sem lætur undan

á einhvern hátt bitnar þetta á sjúklingunum það er bara verið að reyna að stýra því í hversum miklum mæli

það er Marta segir að öryggi sjúklinga sé ógnað það eru til dæmis aldrei slökkt ljós fólk

það eru ekki nægilega mörg salerni til að sinna þörfum þessa fólks það er ekki hægt að setja fólk í einangrun ef þarf á því að halda vegna smitsjúkdóma eða annars það er aukin hætta

til dæmis að fá sýkingar það er aukin hætta á legusárum ef þú bíður of lengi á bráðamóttökunni er verjandi að hafa þetta svona við höfum í sjálfum sér engan betri kost við erum í það erfiðri stöðu starfsfólk finnur óöryggi um það hvað er fram undan

starfsfólk finnur

óöryggi um það hvernig það eigi að geta hugsað um þá sem leita hingað til okkar og ég finn líka fyrir óöryggi hjá sjúklingunum um það hvort þeir fái þá þjónustu sem þeir þurfi á að halda

rædd á Alþingi í dag hvernig hyggst hæstvirtur ráðherra bregðast við neyðarástandinu sem nú er ríkjandi því af fréttum að dæma virðist það ekki þola nokkra einustu bið er að það er orðið lífshættulegt að snúa sér í lífshættu á bráðamóttöku og hvað á að gera í því ástandi heilbrigðisráðherra benti á að Landspítalinn væri bæði að sinna þeim sem ættu að vera

hjúkrunarheimilum og þeim sem ættu að leita til heilsugæslunnar við erum að fjölga hjúkrunarrýmum í í stórkostlega mikilvægri uppbyggingu sem sem stendur hér yfir og

samstarf milli heilsugæslunnar og

hefur leitt það af sér að komum á

hefur fækkað um tíu prósent og það fólk fer núna til heilsugæslunnar fréttastofa ræddi

þetta mál við Bjarna Benediktsson fjármálaráðherra nú skömmu fyrir fréttir hann segist taka það alvarlega þegar bent sé á að öryggi sjúklinga sé í hættu vegna rekstrarvanda spítalans hins vegar höfum við verið á undanförnum árum að stórauka framlög til Landspítalans eins og annars staðar í heilbrigðiskerfinu við höfum á sama tíma verið með ábendingar um að við gætum mögulega nýtt fjármuni betur í heilbrigðiskerfinu og þetta eru greinilega atriði sem við þurfum að fara ofan í saumana á það er það er eitthvað að í kerfi sem tekur sífellt við stórauknum fjármunum en lendir viðstöðulaust í rekstrarvanda

margra milljarða uppsafnaðan rekstrarvanda á Landspítalanum og við höfum stóraukið framlögin til spítalans þannig það er enginn niðurskurður sem hefur verið í gangi þar varðandi launabæturnar þá er þetta frekar einfalt hjá okkur við reiknum upp kostnað einstakra stofnana við nýja kjarasamninga og við bætum það upp að fullu þarna er greinilega einhver ágreiningur sem hefur verið í skoðun milli stjórnkerfisins og Landspítalans og það þarf að fá botn í það þannig að þú sérð það alveg fyrir þér að þið munuð aðstoða spítalann það stendur ekki annað til en að láta Landspítalann eins og allar aðrar opinberar stofnanir hafa það sem þarf

til að standa undir kjarasamningum sjúkratryggingar Íslands kanna hvort tryggt sé að starfsemi Reykjalundar geti haldið áfram með eðlilegum hætti starfsfólk hefur áhyggjur af því að stofnunin glati þekkingu með brotthvarfi starfsmanna fagráð Reykjalundar sem í sitja fulltrúar starfsfólks sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem ítrekuð var óánægja með störf stjórnar

áhyggjum af því að við uppsagnir starfsfólks glati stofnunin mikilvægri sérfræðiþekkingu óánægja er meðal starfsfólks vegna uppsagnar forstjóra og framkvæmdastjóra lækninga fyrr í mánuðinum samkvæmt þjónustusamningi Reykjalundar og Sjúkratrygginga Íslands greiðir ríkið um tvo milljarða á ári til rekstrarins það er svo á ábyrgð Sjúkratrygginga að hafa eftirlit með starfseminni við höfum alltaf eftirlit með þeim veitendum sem eru á samningi hjá okkur en við

höfum kallað eftir ákveðnum upplýsingum í tilefni af þessum breytingum sem þarna hafa orðið upplýsingarnar sem Sjúkratryggingar kalla eftir snúa meðal annars að mannabreytingum og mögulegum afleiðingum þeirra á þjónustuna við erum með samning um að Reykjalundur veiti ákveðna tegund af þjónustu í ákveðnu magni og við erum í rauninni að kanna með hvaða hætti þeir ætli að tryggja að það haldi áfram þegar ný lög um heilbrigðisþjónustu tóku

gildi árið tvö þúsund og sjö var fellt út ákvæði fyrri laga um að heilbrigðisráðherra kjósi einn fulltrúa í stjórn einkasjúkrahúsa og sjálfseignarstofnana í framhaldi af því var stjórn Reykjalundar lögð niður árið tvö þúsund og átta stofnunin hefur frá því heyrt beint undir stjórn

og hefur auk þess lýst því yfir að óánægja þess muni bitna harkalega á sjúklingum er ástæða til að ætla

að Reykjalundur geti ekki uppfyllt þjónustusamning sinn við ríkið ég vil nú bíða

sjá hvernig þessi gögn líta út áður en við tökum afstöðu til þess minnst ellefu hafa látið lífið og hundruð særst í mótmælum í Síle síðustu daga mótmælaalda gengur nú yfir vesturhluta Suður

Ameríku og neyðarástandi hefur verið lýst yfir bæði í Síle og Ekvador

í vesturhluta Suður Ameríku upp á síðkastið síðustu mánuði og vikur hafa íbúar Venesúela Bólivíu og Perú fengið sig fullsadda af bágum kjörum allra síðustu daga hafa verið miklar óeirðir í Ekvador og Síle þar sem tugir hafa látið lífið það er því nær allur vesturhluti álfunnar undir íbúar eru langþreyttir á spillingu slæmri opinberri þjónustu og einhæfu efnahagslífi sem

veldur atvinnuleysi og verður til þess að sífellt fleiri eiga erfitt með að draga fram lífið mótmælin í Síle hófust á föstudaginn en kveikjan að þeim var hækkun á fargjöldum í almenningssamgöngum þær voru dregnar til baka en það dugði skammt neyðarástandi hefur verið lýst yfir og útgöngubann var í höfuðborginni Santíagó í nótt

til herinn til að hafa hemil á mótmælendum það er í fyrsta sinn síðan á

sem hernum er beitt gegn almenningi í landinu tugþúsundir komu saman í Santíagó og fleiri borgum í gærkvöld þrátt fyrir útgöngubann þar á meðal eru fjölmennir hópar óeirðaseggja sem hafa valdið mikilli eyðileggingu kveikt í bílum og strætisvögnum og stolið úr matvöruverslunum íbúar eru langþreyttir á döpru efnahagsástandi og sú þreyta bitnar nú harkalega á stjórnvöldum í Síle og víðar í Suður Ameríku nánast ekkert miðar í

Blaðamannafélags Íslands og Samtaka atvinnulífsins í næsta mánuði stefnir í fyrstu verkföll blaðamanna í fjörutíu ár samninganefndir komu saman til fundar klukkan tvö í dag eftir að slitnaði upp úr viðræðum fyrir rúmum þremur vikum samningar Blaðamannafélagsins hafa verið lausir frá því um áramót það kom því miður alltof lítið úr þessum fundi

það kom ekkert fram á þessum fundi sem breytti þeirri stöðu sem uppi er því miður og þið stefnið þá á að kjósa um verkföll á miðvikudaginn

og miðum við

í nóvember hjálmar segir að viðræðurnar hafi gengið hörmulega hingað til og að Samtök atvinnulífsins hafi boðið félaginu lítið sem ekkert það eru sex mánuðir og við höfum verið í stöðugum viðræðum síðan og ekkert miðað þeir bjóða okkur minna en aðrir hafa fengið við erum að fara fram á mjög hógværa hógværa hógværa kröfugerð við viljum laga það sem er í boði að aðstæðum blaðamanna

í boði komi í launaumslagið hjá fólki við erum ekki að hjálmar segir að hann hafi ekki upplifað neitt þessu líkt áður en hann hefur verið í samninganefnd Blaðamannafélagsins í þrjátíu ár við erum að undirbúa aðgerðaráætlun við erum búin að vera í sambandi við okkar lögmann um það hvernig hvernig við útbúum það nákvæmlega þetta er í fyrsta skipti í fjörutíu ár sem blaðamenn fara í verkfall ungmenni falla fyrir markaðssetningu orkudrykkja og foreldrar gera sér ekki grein fyrir því hve mikil neyslan er segir ungmenna hefur stóraukist á undanförnum árum sextán sögðust tuttugu og tvö prósent framhaldsskólanema drekka orkudrykki daglega í fyrra var

komið upp í fimmtíu og fimm prósent og

hefur áhrif ungmenni eru ekki að sofa nægilega mikið sem verður vítahringur

og streitu því þeim finnst þau ekki vera tilbúin í verkefni sem þau þurfa að takast á við Vilborg segir að ungmenni neyti oft orkudrykkja í stað venjulegrar fæðu hún telur að foreldrar geri sér ekki grein fyrir því hversu mikil neyslan er og svo er líka erfitt fyrir þig sem foreldri

sjálfur að drekka orkudrykki þá ertu bæði að sýna fordæmi og þá ertu pínu búinn að missa

segja leyfið til gagnrýna drykkju barnsins en orkudrykkir eru auðvitað ekki nýir af nálinni en þeir voru ekki svona sterkir og

ekki svona litríkir og svo líka að hafa þetta þeirra smekk og þetta er umfjöllunarefni Kastljóss Jóhanna Vigdís

forsætisráðherra falli hann vann stórsigur í síðustu kosningum en

hans nú einkenndist af erfiðri varnarbaráttu vegna hneykslismála síðustu mánaða

hefur leitt Frjálslynda flokkinn í Kanada síðan tvö þúsund og þrettán undir hans stjórn margfaldaði flokkurinn fylgi sitt í síðustu kosningum fékk hundrað áttatíu og fjórar þingsæti en hafði áður þrjátíu og sex það er mesta fylgisaukning

vinsæll en síðustu misseri hefur hallað hratt undan fæti hann hefur ítrekað verið sakaður um spillingu og nú í haust birtust myndir af honum

þær þykja sýna kynþáttafordóma og gera lítið úr barátta minnihlutahópa en hefur einmitt barist sérstaklega fyrir mannréttindum hann sagðist sjá eftir þessu og ekki hafa gert sér grein fyrir þeirri mismunun sem í þessu fólst afsökunarbeiðnin dugði skammt og stuttu síðar náði Íhaldsflokkurinn forystu í könnunum en hvor flokkur mælist með tæplega

íhaldsflokkurinn fær þó ívið meira og stendur betur að vígi

sparnað í ríkisrekstri

en efnahags og heilbrigðismál hafa verið áberandi í kosningabaráttunni úrslit kosninganna liggja ekki fyrir fyrr en á morgun og flest bendir til þess að minnihlutastjórn taki við þar sem

virðist eiga fleiri bandamenn en

komið með framkvæmdaleyfi fyrir umfangsmiklum endurbótum á flugstöðinni í Reykjavík þrátt fyrir að meirihlutinn í borginni vilji flugvöllinn úr Vatnsmýri til stendur að rífa megnið af núverandi flugstöð í og reisa þar endurbætta flugstöð í samgönguáætlun er gert ráð fyrir einum milljarði í viðhald á Reykjavíkurflugvelli en Reykjavíkurborg veitti framkvæmdaleyfi fyrr í haust þetta eru töluverðar endurbætur sem við myndum húsnæðið hér er auðvitað komið svolítið á tíma og þrátt fyrir að við höfum reynt að viðhalda því eins og kostur er er kominn tími á umfangsmiklar endurbætur Árni segir óljóst hvað framkvæmdirnar myndu kosta eða hvenær farið yrði í endurbæturnar við höfum lagt þessar hugmyndir við höfum að öðru leyti þetta hér er á landi ríkisins og við höfum átt í viðræðum við bæði ríkið og Isavia fyrir þeirra hönd mér líst mjög vel á þessa uppbyggingu ég held að það sé tími til kominn að bæta aðkomu að flugstöðinni og sérstaklega að bæta aðgengi fyrir alla og bæta aðgengi að strætó telur þú það skjóta skökku við að ráðast í þessar endurbætur nú þegar meirihlutinn í Reykjavík er á móti því að flugvöllurinn sé í Vatnsmýri nei það tel ég ekki vegna þess að þetta er einfaldlega hluti af því samkomulagi sem ríki og borg gerðu á milli sín árið tvö þúsund og þrettán sem kvað á um lokun litlu flugbrautarinnar

þar var einnig kveðið á um að bæta við að grisja skóg í Öskjuhlíð og svo að bæta og stækka flugstöðina en þetta er þá tímabundið eða hvað deiliskipulagið er skýrt með það

að þessar byggingar eru tímabundnar Sigurborg segist vona að framkvæmdirnar geti hafist á næstu vikum ekki voru greidd

atkvæði um Brexit samning

Johnson forsætisráðherra fór fram á að atkvæði yrðu greidd um samninginn

þingsins kom í veg fyrir að hann yrði borinn upp til atkvæða stjórnvöld telja að meirihluti

hafnaði því að greidd yrðu atkvæði í dag því tillagan væri efnislega sú sama og frestað var í

Tálknafirði eru níutíu og sex prósent vatns endurnýtt og reynt að fullvinna allar aukaafurðir í

sjókvíar er komið

í rauninni fyrsta eldisstöð sinnar tegundar hér á landi sem þannig við getum verið með mjög öfluga hitastýringu á mismunandi árgöngum og aðskilið kerfi eftir eftir því hver stærð seiða og aldur þeirra er þannig þetta er í rauninni ekki bara einstakt hér á Íslandi heldur væntanlega ein sú fullkomnasta stöð á heimsvísu í endurnýtir níutíu og sex prósent vatnsins eða um fjögur prósent þess magns sem annars þyrfti í starfsemina það þýðir að einungis áttatíu lítrar eru teknir inn af þeim þrjú þúsund sex hundruð lítrum sem fara í gegnum kerfið á sekúndu jafnframt er unnið að fullnýtingu allra afurða með því að skilja næringarrík efni úr vatninu sem svo mætti nýta í

og áburð þá er fylgst náið með gæðum vatnsins í gegnum rannsóknir hér tökum við bara vatnssýni úr kerfunum og erum bara að fylgjast með

mjög mikilvægt í svona endurnýtingastöð að við séum að fylgjast með vatnsgæðum eru svona rannsóknastofur annars staðar já það eru rannsóknastofur annars staðar en ekki á Íslandi held ég svona fullkomnar en ég

held að þetta sé bara ein besta rannsóknastöð fyrir fiskeldi á landinu

skiptar skoðanir eru meðal Akureyringa um fyrirhugaða byggingu háhýsa á Oddeyri í núverandi skipulagi er gert ráð fyrir að hús á reitnum séu þrjár til fjórar hæðir en gangi breytingar á því í gegn verður heimilt að reisa allt að ellefu hæða hús fyrir skemmstu voru útlitsteikningar af fyrirhuguðum

byggingum gerðar opinberar hæð húsanna hefur vakið upp spurningar um það hvort notagildi Akureyrarflugvallar gæti minnkað íbúafundur var haldinn síðdegis í dag um fyrirhugaða breytingu á aðalskipulaginu já það var verða að svara sjálfir en ég

þessu mun Isavia

flestir eru sammála um að ekki passa við fylgjumst áfram með

í kvöld og

er með íþróttir í kvöld lærisveinar Heimis Hallgrímssonar hjá Al töpuðu sínum fyrsta leik á tímabilinu í gær landsliðsmaðurinn Birkir Bjarnason spilaði allan leikinn fyrir Al

í aðalhlutverki á Englandi um helgina það var nóg um skjádómgæslu í grísku úrvalsdeildinni í fótbolta og Harry framherji tottenham segir erfitt að vera í basli með

þarf að bíða á bráðamóttöku Landspítalans eftir innlögn jafnvel sólarhringum saman frekari niðurskurður bitnar á sjúklingum segir yfirlæknir fjármálaráðherra segir að séð verði til þess að spítalinn geti efnt kjarasamninga sjúkratryggingar Íslands hafa kallað eftir gögnum frá Reykjalundi til þess að kanna hvort tryggt sé að starfsemin geti haldið áfram með eðlilegum hætti mótmælaalda gengur nú

yfir vesturhluta Suður Ameríku og hefur

bæði í Síle og Ekvador forseti Síle hefur kallað til hersveitir til að hafa hemil hemil á mótmælendum félagar í Blaðamannafélagi Íslands greiða að óbreyttu atkvæði um verkföll í næstu viku segir formaður félagsins stefnt er á verkföll í nóvember þau fyrstu í fjörutíu ár þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld

horfa á þennan fréttatíma í